<hesitation> Loko maiso ndreka a <hesitation> midika hoe fa- fagnanana fagnatenana zany e de <hesitation> tonga anaty sainako voalohany raha vao loko maiso zany de atiala, atiala zany tonga agnaty sainako voalohany io misy atiala maiso ma sara be mizaha ananjy.